إيوه طبعا، يعني أنا أما أشوف إن الحياة كل ما الواحد أما يكبر في السن وكدا الحياة أما تتعقد أكتر، معرفش ده بسبب إن التكنولوجيا أما تزيد أو إن المسؤوليات أما تزيد أو إن الواحد بقي أما يركز في التفاصيل وإن كل تفاصيل المسؤوليات بقيت عليه يعني. يعني الصراحة شايفة إن كل ما أما نكبر أما نشيل هم كل حاجة أكتر.